Pol mé las razas de gatus. Pocas conoçu, anque ena mi casa siempri amus teníu gatus, caúnu de su crassi i paecel. ara tenemus unu que le dizin azul russu, qu’al probinu lo rescaturarun los duna protetora dun chabarcón cerrau al que lo uvun tirau, genti sin concencia nenguna, que las ai en toas partis, es mu cariñosu, en cuatinu que t’assientas te se subi çaracatán alas haldas. Tamién amus teníu dos siamesis, caúnu de su manera i pelagi. Un cartuju, que no dava ruíu nengunu, que ni miava siquiá. Otru amarillu que no me recuerdu de qué raza era, si es que la tenía, esapaeció un día i no portó más. Ena mi casa semus más de gatus que de perrus, que tamién los amus teníu, peru es que estus necessitan más cuidus, estal más sobri ellus i comu tenemus ena casa un patiu regulal, los gatus campan a sus anchas i te descruís d’ellus.